sautján ára drengur var fluttur á bráðamóttöku í gær vegna neyslu á krakki merki eru um að börn og ungmenni reyki

sem þau útbúa úr kókaíni og íblöndunarefnum formaður Landssambands fiskeldissstöðva segir að ef fæti verði brugðið fyrir laxeldi á Vestfjörðum lamist samfélagið lögmaður þeirra sem kærðu telur eldi í Patreksfirði og Tálknafirði endanlega úr sögunni allt bendir til þess að

verði efstur þriggja frambjóðenda í fyrstu umferð forsetakosninga í Brasilíu á morgun hann er umdeildur og líkir sér við ferðamenn reyna iðulega að komast yfir gamla fjallveginn um Oddsskarð svissnesk hjón sem bjargað var þaðan í ófærð héldu að þetta yrði þeirra síðasta og gagnrýna agnarsmáar merkingar verk eftir listamanninn var tætt í sundur augnabliki eftir að það var selt á meira en milljón sterlingspund á uppboði í Lundúnum í gær

aukist mikið hér á landi merki eru um að börn allt niður í fimmtán ára séu farin að reykja krakk að sögn lögreglu og síðast í gær var sautján ára drengur fluttur á bráðamóttöku vegna þess krakk er búið til úr kókaíni og íblöndunarefnum sem eru vatn og annað hvort

hitað svo úr verða kristallar sem síðan eru reyktir æ fleiri sögur berast af

að fríbeisa í gær var til að mynda sautján ára drengur fluttur á slysadeild vegna þessa áhrifin eru mjög fljótvirk því efnið

fer beint upp í heila í gegnum lungun þau eru hins vegar skammlíf og því þarf stöðugt að taka nýjan

minn hópur er lítill hann er ekkert rosalega stór þau eru bara orðin miklu það er bara hlutur sem

þau sama hvað það er og hver áhrifin og hvað þeim er sagt hvað geti gerst nær tvöfalt fleiri voru lagðir inn á sjúkrahúsið Vog í fyrra vegna en tveimur árum fyrr og hefur neysla á kókaíni aukist mest af öllum örvandi efnum samkvæmt tölum frá Vogi neysla kókaíns jókst mikið árin fyrir hrun hún dróst síðan hratt saman en hóf aftur að aukast árið tvö þúsund og fjórtán og er nú orðin umtalsvert meiri en þegar hún var mest fyrir hrun þarna er verið að fikra sig áfram í því að fá inn hraðar og meira því kannski eru efnin ekki að virka eins vel og í byrjun því það verður breyting í taugakerfinu við neysluna og stundum er þetta þróunin að nota stærri skammta eða

hraðar inn í heilann en áhrifin af örvandi vímuefnum eru ansi hastarleg það fer bara allt kerfið í gang öll örvandi á fullt getur valdið miklum kvíða og og getur farið yfir í

ef að einkennin eru alvarleg það getur verið lífshættulegt líka laxeldi er það snar þáttur í atvinnulífinu á Vestfjörðum að samfélagið myndi lamast ef fæti yrði brugðið fyrir það að mati formanns

kærðu eldi í Patreksfirði og Tálknafirði telur það úr sögunni eftir niðurstöðu úrskurðarnefndar úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi úr gildi rekstrarleyfi og starfsleyfi tveggja fyrirtækja til laxeldis í sjókvíum í Patreksfirði og Tálknafirði eftir kæru náttúruverndarsamtaka og veiðiréttareigenda og vísaði einnig frá beiðni fyrirtækja um frestun réttaráhrifa hefur verið í Patreksfirði og Tálknafirði sé núna endanlega úr sögunni reyndar norsku tilkynnt að þau ætli að bera þetta mál fyrir dómstóla sem betur ekki svo illa komið fyrir okkar samfélagi að við eigum allt okkar undir hrakspám eða vexti enda er hér gríðarlega mikið í húfi þessi tvö fyrirtæki sem um ræðir á Vestfjörðum í laxeldi hafa fjárfest fyrir hvorki meira né minna tuttugu og einn milljarð króna því hefur verið haldið fram að atvinnuleysi og gjaldþrot blasi við verði ekki eitthvað að gert það er hrein staðleysa við þetta eldi í Patreksfirði staðhæfingar um að þetta séu hundrað og fimmtíu manns í vinnu við til dæmis Arnarlax eldið í Arnarfirði og þetta byrjaða í Patreksfirði það er hreint hreint rugl ég myndi telja að það væru til dæmis í Arnarfirðinum kannski tuttugu og fimm manns í vinnu þar og í kannski fimm til tíu manns Einar k Guðfinnsson segir þetta fráleitt um þrjú hundruð og þrjátíu manns vinni við þetta þegar verktakar og launþegar og launagreiðslur á síðasta ári hafi verið nálægt hálfum öðrum milljarði króna þá er alveg ljóst mál að samfélagið allt standa lamað eftir þetta er orðið það veigamikill þáttur í atvinnulífinu og samfélaginu fyrir vestan fólkið sem átti þátt í að semja neyðarlögin hafði miklar áhyggjur af því að þau stæðust ekki

stjórnarskrá þetta segir einn þeirra sem tók þátt í að semja lögin fyrir áratug neyðarlögin svokölluðu voru sett fyrir réttum tíu árum sama dag og forsætisráðherra flutti eftirminnilegt ávarp í beinni útsendingu góðir Íslendingar ég hef óskað eftir því að fá að ávarpa ykkur á þessari stundu nú þegar miklir erfiðleikar steðja að íslensku þjóðinni íslenska bankakerfið var orðið

stórt og skuldsett og íslensk stjórnvöld gátu ekki bjargað því í stuttu máli gengu

neyðarlögin út á að veita Fjármálaeftirlitinu heimildir til að taka banka yfir og ríkinu til að stofna ný fjármálafyrirtæki og veita innstæðum forgang fram yfir aðrar kröfur í þrotabú bankanna

það gerast þarna hlutir sérstaklega í lok föstudagsins þriðja október sem gera hlutina mjög alvarlega það koma hertar kröfur frá Bretlandi gagnvart Landsbankanum seinni partinn á föstudeginum

þarna á föstudagskvöldi og

öllum möguleikum fyrir sér þá var rykið meðal annars dustað af frumvarpi sem hafði verið í vinnslu allt frá því í febrúar tvö þúsund og sex það hafði verið hópur hjá stjórnvöldum sem hafði verið að meta mögulegan viðbúnað í fjármálakerfinu og

var sú að Fjármálaeftirlitið hefði ekki nægar valdheimildir til að bregðast við ef eitthvað kæmi upp þessa helgi var unnið að því í Fjármálaeftirlitinu og viðskiptaráðuneytinu að klára lögin og bæta við þau og reyna þannig að bjarga því sem bjargað varð einn þeirra sem kallaður til var Jóhannes Karl Sveinsson lögmaður sem var að koma úr leikhúsi að kvöldi laugardagsins fjórða október þegar Jónas hringdi í hann já mér var gerð grein fyrir því mál gætu skipast þannig á næstu dögum að bankarnir einn eða jafnvel allir myndu fara á hausinn og

var fólk að vinna úr því hvernig yrði unnið úr þeirri stöðu frumvarpið var svo lagt fram á mánudeginum lögin voru umdeild enda róttæk og þegar Hæstiréttur úrskurðaði í október tvö þúsund og ellefu að lögin stæðust eignarréttarákvæði stjórnarskrár skilaði Jón Steinar Gunnlaugsson sératkvæði sem var á skjön við niðurstöðu meirihlutans og auðvitað er þetta ekki eitthvað sem gerist á hverjum degi og ýmis ákvæði í stjórnarskrá um friðhelgi eignarréttar og fleira sem margir höfðu mjög miklar áhyggjur af hvernig sérðu þetta er eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi ég held að þarna höfum við náð að

rétt þannig að ég myndi segja nei allavega ekki eitthvað sem ég sé svona í fljótu bragði en það er sjálfsagt örugglega alltaf eitthvað brett

verður að öllum líkindum staðfestur í embætti dómara Hæstaréttar í Bandaríkjunum

í kvöld öldungadeild Bandaríkjaþings kemur saman um klukkan níu að íslenskum tíma og greiðir atkvæði um tilnefningu hans fjölmiðlar vestanhafs segja meirihluta

þingmanna þegar hafa greint frá því að þau veiti

sjaldan hefur verið deilt jafn hart um staðfestingu í embætti dómara í

ferlið fór í uppnám þegar Ford sakaði um að hafa beitt sig kynferðisofbeldi á níunda áratugnum bresk flugmálayfirvöld breyttu breyttu reglum um farþegaflug í eldgosi eftir gosið í Eyjafjallajökli árið tvö

þúsund og tíu fram að því mátti ekki fljúga í ösku en nú er miðað við þéttleika hennar enn er þó talið líklegt að stórt eldgos í jökli á Íslandi til dæmis í Kötlu hafi veruleg áhrif á millilanda og innanlandsflug þetta er meðal þess sem kemur fram í þættinum Katla kemur sem sýndur er á RÚV annað kvöld

allt millilandaflug í Evrópu stöðvaðist í eldgosinu í Eyjafjallajökli tvö þúsund og tíu og ekkert var flogið í sex daga verði næsta eldgos í Kötlu álíka stórt og það sem varð þar nítján hundruð og átján sýnir

millilanda og innanlandsflug

veruleg áhrif millilanda og innanlandsflug kosningabaráttan fyrir forsetakosningarnar í Brasilíu á morgun er hörð og hefur aðallega hverfst um tvennt glæpi og spillingu líklegur sigurvegari er mjög umdeildur en fylgi hans hefur vaxið hratt eftir

fyrir tæpum mánuði Brasilíumenn vonast til að heimalandið sé nú á krossgötum eftir erfið ár bæði í stjórnmálunum og almenningur hefur fengið sig fullsaddan af

og nú er ákall um breytingar enginn hefur svarað kallinu eins og sem sjálfur líkir sér við Donald Trump Bandaríkjaforseta kjósendur sem ofbýður ekki fordómarnir og kvenhatrið í málflutningi hans fagna ferskum vindum og loforðum um að hreinsa til í stjórnkerfinu

í byrjun september og árásin hefur haft mikil áhrif á kosningabaráttuna fylgið hefur vaxið jafnt og þétt síðan hann mælist nú með þrjátíu og tveggja prósenta en næstur er Fernando með tuttugu og tvö prósent

segja loforð hans innantóm en hann segist meðal annars ekkert hafa á móti pyntingum og vill beita þeim gegn glæpagengjum sem

uppi síðustu ár síðustu kappræður frambjóðenda í sjónvarpi fóru fram í vikunni án

öðrum frambjóðendum var þó tíðrætt um hann

alls eru þrettán í framboði en talið er nær víst að

verður kosið að nýju milli tveggja efstu þar gæti orðið mjótt á munum því fylgjendur hinna frambjóðendanna eru líklegri til að fylkja sér að baki

Trump Hellisheiði og Mosfellsheiði var lokað síðdegis vegna veðurs tveir árekstrar urðu á Hellisheiði en enginn slasaðist alvarlega björgunarsveitir

voru víða í viðbragðsstöðu og björgunarsveitarmenn á Þingeyri þurftu að loka Hrafnseyrarheiði

öflug skil en það var

fjallvegurinn um Oddsskarð milli Eskifjarðar og Neskaupstaðar er orðinn eins konar g p s leiðsögutæki virðast ekki hafa upplýsingar um

að gömlu Oddsskarðsgöngin séu lokuð og ný Norðfjarðargöng hafi leyst þau af hólmi lögregla kom á dögunum svissneskum hjónum til bjargar á skarðinu voru þakklát fyrir móttökurnar sem þau fengu hjá Skorrahestum

upp á Oddsskarð þetta er ekki í fyrst skipti sem ferðamenn koma

eftir að hafa villst upp á skarðið þetta er að byrja núna aftur að túristar fara vitlausa leið til Neskaupstaðar þeir virðast fara yfir gamla skarðið sem er stórhættulegt að vetri til þessi hjón komu alveg þau tóku ekki eftir skilti sem hefði átt að stoppa þau af og spurning hvort

mætti vera stærra þau enduðu uppi á Oddsskarði á bílaleigubíl á sumardekkjum og fóru að skauta til enda vegurinn hvorki ruddur né yfirvöld í Tyrklandi hafa fyrirskipað rannsókn á hvarfi Sádi arabíska blaðamannsins

til hans síðan hann fór á skrifstofu ræðismanns

Istanbul fyrir fjórum dögum er gagnrýninn á konungsfjölskylduna í Sádi Arabíu og hefur

útlegð frá því í fyrra yfirvöld í Sádi Arabíu segja hann hafa yfirgefið

fljótlega eftir að hann kom en Tyrkir segja að hann hafi aldrei komið út

mikil starfsmannavelta hefur verið hjá kísilverksmiðju p c c fjöldi iðnaðarmanna hugðist nýverið ganga út vegna óánægju forstjórinn vísar á bug fullyrðingum um slæman vinnuanda í Fréttablaðinu á miðvikudag var haft eftir Aðalsteini Árna

Baldurssyni formanni stéttarfélagsins Framsýnar að á Bakka ríkti slæm

fólk væri óánægt með vinnuaðstöðu laun og stjórnarhætti yfirmanna kjarasamningur rennur út um áramótin ég vísa þessu eiginlega bara algjörlega á bug það er gott að nefna að hundrað prósent starfsmanna samþykktu kjarasamninginn sem er í gildi núna þannig það kemur svolítið á óvart nokkrum vikum seinna að allt önnur sýn sé

á málið jökull tók við

um miðjan september hann segir að starfsmannavelta hafi verið talsverð sem megi að hluta rekja til húsnæðisskorts það eru margir sem hafa kannski komið til Húsavíkur og haft þá von

að geta fengið fjölskylduna til sín erfitt að fá húsnæði og húsnæði er dýrt það kemur niður á því að þeir segja ég

út fyrir mánuði vegna óánægju með kaup og kjör en því var afstýrt ég kannast við það það var einmitt gott samtal sem við hittum þá og spjölluðum við þá og út úr því kom meðal annars þetta að húsnæðismálin eru í raun og veru þeirra aðal áhyggjuefni en bendir það ekki til þess að það sé dálítil óánægja ef menn ætla að labba hér út í stórum stíl

merki um að þeir eru ekki farnir og við áttum gott samtal eðlilegt sé í öllum starfsstéttum að fólk ókyrrist í aðdraganda kjarasamninga enda vilji allir þrýsta á betri laun er það rétt að það hafi myndast gjá milli almennra starfsmanna og yfirmanna ég ætla ekki að leggja mat á það en það má alltaf gera betur í þeim efnum og við erum að gera okkar besta í því að eiga góð samskipti við okkar starfsfólk lögreglumaður hefur verið ráðinn til Seyðisfjarðar en hefur hvorki lögreglustöð né lögreglubíl ráðninguna má rekja til athugasemda

um að ekki væri mönnuð lögreglustöð á landamærum Jens Hilmarsson starfar nú sem varðstjóri á Seyðisfirði og hefur undanfarnar vikur sinnt löggæslustörfum á bílaleigubíl já við erum síðasta trúlega í næsta mánuði fólk tekur þessu bara vel er sátt við það að fá lögreglu í bæinn aftur við höldum inn í húsnæði tollsins á Seyðisfirði en þar fékk Jens inni hann þarf nú að eiga við brotamenn í herbergi sem er lítið

stefnt að því að komast í betra húsnæði innan tíðar hér á Seyðisfirði var einu sinni lögreglustöð en stöðinni var lokað og húsnæðinu breytt í vínbúð nú eru uppi hugmyndir um að lögregla

lögregla tollurinn og hafnarvernd verði í nýju sameiginlegu húsnæði niðri við höfnina

löggæslu alfarið sinnt frá Egilsstöðum en nú er öldin önnur og stendur til að ráða annan lögreglumann til starfa á Seyðisfirði við hlið Jens það er fleira en landamæraeftirlit vegna Norrænu og um sjötíu skemmtiferðaskipa á sumri sem útheimtir lögreglumenn á staðnum þar er haldin á hverju sumri listahátíð ungs

ungs fólk á Austurlandi LungA sem dregur að sér

hér í þessu húsi eru náttúrulega engir fangaklefar og ekki hægt að vista ölvað fólk

þetta er ekki boðleg aðstaða fyrir útihátíðir lögreglustjórinn á Austurlandi vinna að því að koma upp fullnægjandi aðstöðu í bænum eitt þekktasta verk listamannsins

var selt á uppboði hjá Sothebys í gær fyrir meira en milljón pund verkið heitir stúlka með blöðru kaupandinn hefur líklega ekki búist við því sem gerðist eftir að uppboðinu lauk aðeins nokkrum augnablikum eftir að hamarinn féll byrjaði myndin að renna niður í gegnum tætara sem var innbyggður í þykkan ramman sem myndin hékk í enginn eða í það minnsta fáir vita hver Bansky er í raun og veru en hann eða hún birti ljósmynd af viðbrögðum þeirra sem voru viðstödd gjörninginn í gær á

síðu sinni þá skulum við líta á hvað ber hæst í íþróttafréttum

kvöldsins hjá Einar Erni Gylfi Þór Sigurðsson er

á markaskónum hjá í ensku úrvalsdeildinni

rafmögnuð spenna í grannaslag í körfuboltanum í gærkvöldi hópfimleikalandsliðin okkar búa sig undir sautján ára drengur var fluttur á bráðamóttöku í gær vegna neyslu á krakki merki eru um að börn og ungmenni reyki sem þau útbúa úr kókaíni og íblöndunarefnum formaður Landssambands fiskeldissstöðva segir að ef fæti verði brugðið fyrir laxeldi á Vestfjörðum lamist samfélagið lögmaður þeirra sem kærðu telur eldi í Patreksfirði og Tálknafirði endanlega úr sögunni allt bendir til þess verði efstur þriggja frambjóðenda í fyrstu umferð forsetakosninga í Brasilíu á morgun hann er umdeildur og líkir sér við Donald Trump ferðamenn reyna iðulega að komast yfir gamla fjallveginn um Oddsskarð svissnesk hjón sem bjarga ð var þaðan í ófærð héldu að þetta yrði þeirra síðasta og gagnrýna agnarsmáar merkingar